Meeɗiino wonde ñande wootere mbeɗe yiɗnoo ɗannaade. Njahmi haa njettiimi to mobel ɓametoo ɗo noddaami kayitumi ɗannaade. Yehi haa ɓooyi tan noddaami wonde mobel ngel saamii. Kala ngonnooɗo e nder mobel ngel fof maayi, waasi hen fiɗtaandu mun. Oon sahaa kayi mi dañii hen saanse mawɗo.